أغرب حيوان شوفته هو <hesitation> البرص، يعني بخاف من شكله، يعني شوفته في البداية وأنا صغير في الابتدائي في البينت عندنا برا، <hesitation> طبعاً كان غريب جداً وشكله صعب.